طبيعي نفضل انه يكون عالم مشهور على انه يكون فنان مشهور. العالم عندها اثر يخليها الدنيا كلها يبقى اثم على طول موجود. يأثر مش على شخص مش على سنين يؤثر على الدنيا الكل. او مثلا مشهور تأثيره محدود. مش تأثير الايجابي ولا التأثير السلبي على التأثير الإيجابي تأثير ونحب نخلي بصمة الدنيا هاذي وبالتالي عالم ديما خيل